רג'עת לאעאם אלף ותשעמיה ו חמשה ו סבעין, משית מוכתסה לחומה דיאל גדי, ובקת קינשוף נאס קיעהישו, שפת אלטפולה דיאל אלווליד, תערף עלא ג'דות סג'ירה, רקבת אלטראם לקדימה ושרבת אטאי פמקחה ת'קלידי, משית לפראג'ה פאסינמה זמן ושפת כפאש קנת אלחייאה בסיטה, דרת מג'הוד כביר ו חאולט מנג'יר וולו פאלמאדי, פקאט קנת סאיח זמני, תסאוור פלעקל, ד'כריאת כיר קי רג'עת ללח'אדר בדחקה.